xokti' che' tan inmentik innaj tan inmentik junp'ee mo'nok naj ti ti che' jach jach polok jach al, pa tan inwa'lik tech tan inxokt'ik tinmaskab' tan inmentik jach al che', inten ink'atij junp'ee winik tal ajtro'tik che' inten ma' patal jach al, b'aje'laj tan inwa'lik tan insukun ko'on wa'ye' je'lo' yan che' jach polok jach al.